Ti hoña ta kanti kanti yaviti ta jan ñó deeti, tiko kua tán ta duña inixi jan ño deetí, ta tain venenó, taxa inka yian nenetí ña oyenti konti ta xati nru.